Neme kaduak iala so na au hele lebae mopo au namnenenga, daripada au matang tanita fa. Te mete ma ita ta tamanene ma ita be bisa tita so na, hatoli la ala kokolak lo ita pake sila liman nala so na ita be bisa bubuluk. Te mete ma, ita tatita ia so na maldoi nan seli, ita ta bisa mete bek esa bo'en.